Kite sua'ne maka makatalian ore makaton suu to oto ondei kite ore kite mutato ondei, ondei mangasei manayun jadi mangase ne martaton makura-kura ka'a ehong kite mataton makura-kura ka'a ehong nimangase te'e lenni sua'ne manta tonan singkatou wue singkatou sarante